अगर थाई लगे के था कॉफी पीवे ज्यादा पीवे या थाए बा बढ़िया लगे। <noise> तो चाय की तरह कॉफी भी नरा तरह की रेवे चाय भी मूड फ्रेश कर बा के काम आवे। अर कॉफी भी मूड फ्रेश ही करे व भी थकेलो हो उतारे कॉफी भी तरह की रेवे जसा की अरेबिका की रेवे एक रोबोटिक रेवे एक सेलसा रेवे अर एक लिब्रिका रेवे अन सब कॉफियाने अलग-अलग तरह से बनावे। <noise> ओर अन सब कोफिया को स्वाद अलग-अलग रेवे अर आने अलग-अलग तरह से बनावे।